Dolok, dolok tal tek, dolok tal mbaar, dolok tal kuŋaal, dolok tal asaal, dolok tal tuur, dolok tal sittal, dolok tal mendrii, dolok tal iyaa, dolok tal ottuk, dolok tal ottuk tal tek, dolok tal ottuk tal mbaar, dolok tal ottuk tal kuŋaal, dolok tal ottuk tal asaal, dolok tal ottuk tal tuur, dolok tal ottuk tal sittal, dolok tal ottuk tal mendrii, dolok tal ottuk tal iyaa, dolok tal ottuk tal oddoy dolok tal ottuk tal ottukoo mbir, dolok tal ottukoo mbir tal tek, dolok tal ottukoo mbir tal mbaar, dolok tal ottukoo mbir tal kuŋaal, dolok tal ottukoo mbir tal asaal, dolok tal ottukoo mbir tal tuur, dolok tal ottukoo mbir tal sittal, dolok tal ottukoo mbir. Tal iyaa, dolok tal ottukoo mbir tal oddoy, dolok tal ottukoo mbir, dolok tal ottukoo kuŋaal, dolok tal ottukoo kuŋaal tal tek, dolok tal ottukoo kuŋaal tal mbaar, dolok tal ottukoo kuŋaal tal kuŋal, dolok tal ottukoo kuŋaal tal asaal, dolok tal ottukoo kuŋaal tal tuur, dolok tal ottukoo kuŋaal tal sittal, dolok tal ottukoo kuŋaal tal mendrii, dolok tal ottukoo kuŋaal tal iyyaa, dolok tal ottukoo kuŋaal tal oddoy, dolok tal ottukoo asaal, dolok tal ottukoo asaal tal tek, dolok tal ottukoo asaal tal mbaar dolok tal ottukoo asaal tal kuŋaal, dolok tal ottukoo asaal tal asaal, dolok tal ottukoo asaal tal tuur, dolok tal ottukoo asaal tal sittal, dolok tal ottukoo asaal tal mendii, dolok tal ottukoo asaal tal iyyaa, dolok tal ottukoo asaal tal oddoy, dolok tal ottukoo tuur. Dolok tal ottukoo tuur tal tek. Dolok tal ottukoo tuur tal mbaar, dolok tal ottukoo tuur tal kuŋaal, dolok tal ottukoo tuur tal asaal, dolok tal ottukoo tuur tal tuur, dolok tal ottukoo tuur tal sittal, dolok tal ottukoo tuur tal mendrii, dolok tal ottukoo tuur tal iyaa, dolok tal ottukoo tuur tal oddoy, dolok tal sittal, dolok tal sitaal tal tek, dolok tal sitaal tal mbaar, dolok tal sitaal tal kuŋaal, dolok tal sitaal tal asaal, dolok tal sitaal tal mbaar, dolok tal sitaal tal kuŋaaal, dolok tal sitaal tal asaal, dolok tal tuur tal tuur, dolok tal ottukoo sittii tal tuur, dolok tal ottukoo sittii tal oddoy, dolok tal ottukoo sittii tal mendrii, dolok tal mendrii, dolok tal mendrii tal tek, dolok tal mendrii tal mbaar, dolok tal«hesitation» tal ottukoo mendrii tal kuŋaal, dolok tal mendrii tal asaal, dolok tal mendrii tal tuur. Dolok tal ottukoo mendrii tal sittal, dolok tal ottukoo mendrii tal iyyaa, dolok tal ottukoo mendrii tal oddoy, dolok tal ottukoo mendrii, dolok tal ottukoo mendrii tal tek, dolok tal ottukoo mendrii tal mbaar, dolok tal ottukoo mendrii tal kuŋaal, dolok tal ottukoo mendrii tal aasal, dolok tal ottukoo mendrii tal tuur, dolok tal ottukoo mendrii tal sittal, dolok tal ottukoo mendrii tal mendrii, dolok tal ottukoo mendrii tal iyyaa, dolok tal ottukoo mendrii tal oddoy dolok tal ottukoo mendrii tal iyyaa, dolok tal, dolok tal ottukoo iyyaa, dolok tal ottukoo iyyaa tal tek dolok tal ottukoo iyyaa tal mbaar, dolok tal ottukoo iyyaa tal kuŋaal, dolok tal ottukoo iyyaa tal asaal. Dolok tal ottukoo iyyaa tal tuur, dolok tal ottukoo iyyaa tal sittal, dolok tal ottukoo iyyaa tal sittal dolok tal ottukoo iyyaa tal mendrii, dolok tal ottukoo iyyaa tal oddoy, «hesitation» dolok tal ottukoo oddoy, dolok tal ottukoo oddoy tal asaal, dolok tal ottukoo oddoy tal tuur, dolok tal ottukoo oddoy tal sittal, dolok tal ottukoo oddoy tal mendrii, dolok tal ottukoo oddoy tal iyyaa, dolok tal ottukoo oddoy, dolok tal dakak, dolok tal dakak mbaar, dolok tal dakak kuŋaal, dolok tal dakak asaal, dokok dolok tal dakak tuur, dolok tal dakak sittal, dokok dolok tal dakak mendrii, dolok tal. Dakak iyyaa, dolok tal dakak oddoy, dokok tek, dakaa ottuk, doloo mbir, doloo mbir tal tek, doloo mbir tal mbaar, doloo mbir tal kuŋaal, doloo mbir tal, asaal, doloo mbir tal tuur, doloo mbir tal sittal, doloo mbir tal mendrii, doloo mbir tal iyyaa, doloo mbir tal oddoy, doloo mbir tal ottuk, doloo mbir tal ottuk tal tek, doloo mbir tal ottuk tal mbaar doloo mbir ottuk tal kuŋaal, doloo kayaŋ tal tek, doloo kayaŋ tal mbaar, doloo kayaŋ tal asaal, doloo kayaŋ tal tuur, doloo kayaŋ tal sittal, doloo kayaŋ tal mendrii, doloo kayaŋ tal iyyaa, doloo kayaŋ tal oddoy. Doloo asii, doloo asii tal tek, doloo asii tal mbaar, doloo asii tal kuŋaal, doloo asii tal asaal, doloo asii tal tuur, doloo asii tal sittal, doloo asii tal mendrii, doloo asii tal iyyaa, doloo asii tal oddoy, doloo tuur, doloo tuur tal tek, doloo tuur tal mbaar, doloo tuur tal kuŋaal, doloo tuur tal sittal, doloo tuur tal mendrii, doloo tuur tal iyyaa, doloo tuur tal oddoy, doloo tuur tal oddoy, doloo sittii, doloo sittii tal tek, doloo sittii tal mbaar, doloo sittii tal kuŋaal, doloo sittii tal asaal, doloo sittii tal tuur, doloo sittii tal sittal, doloo sittii tal mendrii, doloo sittii tal iyyaa. Doloo sittii tal oddoy, doloo «hesitation» doloo mendrii tal tek, doloo mendrii tal suŋaal, doloo mendrii tal asaal, doloo mendrii tal tuur, doloo mendrii tal sittal, doloo mendrii tal mendrii, doloo mendrii tal iyyaa, doloo mendrii tal oddoy, doloo iyyaa.